من مكان كان العمل عندي أربع نوافذ بس المكان مفتوح ولما تطلع- تطلع الروجة تحس بالهواء المنعش هيكى يدخل جواك بإنتعاش.